Tɔ uchinmas ke goo iban o hutu o chirma u chrima inom ate he she lea o chrisma unonhano ke sha bar a bin cona <hesitation> ohento <hesitation> ukoupe ke she shai ana abrabin a ŋwele sha aba ni ba lea nike zara ke je adɔkete ke kpea awee ni imbɔɔ har ba yokinomwebk ba yak uhento ukowkpe na owhele, aŋwete bik aba a jek oyoyo oyoyo le anite otic o shu gwira a a imbɔɔ aba a ko wiyir at ɛɛ akoweyir abin reree a kweyir igwe akowinin <hesitation> ino ako aba ke kai, a kowiyir ushinkafa kesheak uneke e inyo haa jewo duk shu jéwo no chrisma, ke duc u gou akele awo a gwira je cidokɔ shunu gonu goo imɛɛ ba, amma unome imbɔɔ shi sha jee bɔɔ unom hano akele inyo a kele ela ka shi sha hiŋ domin ke naa ha ihee domin shu je idɔɔkɔɔ ubik shɔɔ gashiwɔɔ ni indɔɔkɔɔ fa a ka yaa, amma kai ke zera a bai a oshe ka ba tara inte a neke raroa unekee ewo ha jewo du dadai na jee shi jewo nu chrismas hano uneke woo u bik a shou uere a bira anee ashoo nu bu bara ajee ni i woo ye o ye ni iye Bike a banie chrima ha no ji iyawe itéé wo oyapye uya oye uyeyeɔ aseta. odeé iye oye othesto ofe hara ibin a yee shu shɔɔ nu ubin ɔ nyi shu shuu nu rai enyu uye ubin mi iye ga gaye eye kege ye nice. ŋarana jawiyir ubin a lea ke lea a nike zeri etagashe hano u nomhano zyer entangshe i nom hano domon ko inya abibayok ayok ke bik a lea chrisma ka heti ayaa ushe ube ka kpane yok unoom me anye nike ge sha ge kpare ge <hesitation> a ri a doɔɔketeh ishuhuno. amma abom haka bemi bɔɔ tɔ uneke anukɔ akele amorkɔ amma bik shu unar abik ushu uner a kele keke ne hewe nu chrima bari inte keje aneke ete na ke zyare mobɔketee u easta u easta bik a baa inteh she je a lea christma a tea ama bur u a jee u easte inca abur u easta a kpana a baba u easta abik a ba nu easta <hesitation> ma decer deceer decr wei ba wobawo ogbeŋ haneŋayee kai ke gode me tuk uwe injawi enyo ke naŋyir ke naŋyir mate yi nu nomba fa ma yi ni iban a wore ma yini i nomba fa ma yi ni ibana wore ma yini inomba fa ya a aɔwehafa bik a baki dɔɔki hahai. na aŋwe domin easta haa shɔɔ ko cak ka baa eastaba ke sapa nu nuke eye sha oya ba maje ayin nu unobe ya a ŋweha yaiba ŋawer Ya asheto a dehane asetu adee ashu hakonifa ya ashu she fengeŋ aneke enyime she fen imbɔɔ ashiire iwɔɔ lafia, ai inyo shu baa lahfia ya anaŋ a cessocer, ya ibaŋa wɔkewo wo na go a sho i bin eh ubin unake asho ni woke wo inbema nike góó iban a abɔɔkyir inga ime imebik in kpe ubin aye ha góó neke ɔɔkime nu hewa wule unin a me awu shu koeane ayaa ha soye ubineyeme sha inteh bik ke sho aner egesha ke gbesha keper ke bik ke sha a ner egbeshe, tɔ ama bɔr ateeh u easta hano u chrisma nɔ easta hano abin a teh bom keke zera keke shutia, ke shutik shone unom abin ba ucu ebɔole sha naa bai keke heti uba ki njoŋ nike <hesitation> daak ke je adɔɔkete nike gbowe oce ke gbowe ocetke setaber ke <hesitation> ideteh ideteh abin abɔɔm, asha ka kpea ni ke jeajer ke jerajer ke <hesitation> kobe inya ni maar ke imbɔɔ a goja a bɛɛ ni imaar kebɔɔ a aa aseer abɛɛ ni imar ke bɔɔ, a goi aher a sha a gwira akele uhwa shinu showahomba nu chrisma kama sho a gwira akele, a kama a sho a gwira a kele har ke kpene mahe ogbehano, bin a mee a me shin feŋ